اكتر شيء رومنسي رايته على الاطلاق هو في يوم هكدا كونا نجرو كانت شيخ وعجوزة كانو يجرو معانا ويعني كي كملو لا كورس عنقو بعضاهم وهو سلم عليها وكان شيء جد رومنسي بالنسبة لية